Nyaminda lesdi brazil kam ñaminda wonta ɗon kawtindiri ɗum e ñaminda wuro bana wuro lesdi Afrika wuro lesdi wuro Yeropia e kuujeji ɗum hawti bana bana bana kusel ngel wiwata ah cuuras ko e feijo ada e kadi liyo belko ka ɗum waɗira e ñebbe ɓaleeje e kuselji feere feere nde